So mi nani un inni ni sappo e go'o, mi siftoroya yannde ko mira janngirde, yannde sappo e goo, lewru nogas.